जो हमारे सरल सलाद हू। टेंडो आमें काफी चीजा उसे सकु करे। अदरक हा प्याज़ हा धनिया हा। हरी नमक भी डाल सकु।